Mhi she ko je pyok pi yanda gu mes ta miyokhu <noise> mi kuk miyokha gun pung nunghawu yayi gu mes lak kuk miyok ti miyokha khom ghinawu hin bi timmong iyah. Timmong iyaal binnawu ge bak <hesitation> ya as pyok lad laagh gu a- a- a agong ga miyokhu to ga pi iya miyokh, domin ko ghoshi pai ghi shi shaiyak gho ɓak amma timong iyal bilakhu yanda gu lak ga miyokh har da komghinawu don ga miyok ni swab swabba nimha mhi am she ko ghin gwa mes ti miyok a dangmi osta osonghawu to yepang timong iyalna nimsa mhi am yispai ko mhi tim iyal mang gyaghom kang ma wadang khin <hesitation> kigu a gong <hesitation> rashi miyokhu. kuma nim gwa hinbi kigu ha laiyimu ku ku je pyok pi <hesitation> miyok, mehgu ta miyok hu mes gu ta miyok komtina wu mi jeko to meh gu ta miyok komtinawu him bi ye gu ta sonong pang mang ye gu tana pang timong iyal na Domin timmong iyal bin nawu nyim nyim ke man ta pi iya miyoghn tin binna zu iyallu shinu shok lak shokhat du gu a gong ta miyokhu ta bi ta mesgwa mata mwa kuma yahas pyok lak ta pi iya miyoghn gu har khim tinawu amma shinung shok bin na shok messu nimgwa ma ha gongha mes gongha miyogh lai timong iyal bilak mingwa ma ha gong mes gongha miyogh khomtina an ta zonnu dei swap swabba ki a anangye ko kuma nama gari pang a pinung nama to ta miyok mhi yi kwa yin khin kayi to nimha ha gong <hesitation> mah miyokn khom tana kuma timong iyal bin wu kuma mang iyallu a yad mes ti miyogha komtana yan <hesitation> yanda gu a pinung. A wanawu ha kyoollum ko mi a <hesitation> nong tim sokhom mai mang za, ti am pangu tim sok manza wa ambi, maza adamu ishaq, marafa basson a gyambar district kanam local governmen area plateau state in nigeria. A wanawu am ma kam bapi ni pang kaah gwa ti pang kwal khinnang, kab ye gu ta wannang ti watti tull iyal mang pangkwal bogghom ye gu kab ta waranguh bapi te zwab piyok ki kungti ti wad iyal ti tull iyal hakimai ghom <hesitation> mang pankwal jhar tima pang tin bi pi kuyim ti ma dai ti <hesitation> ma kam bapiyu kab yegu ma warang a matsayi go sintun gi pang a kaasgwawu bapi ti eh kausin mhi dang iyal mhi yugh iyal kuma mi magu ma kum mosin a kaas gwawu ti ani shi ɓellom mhim man timong iyal hakimai ghom man tang ma gung kuma hin ma kab ye gu ma dang uh bapi ti kauhin iyal mu tull iyal mhi yug iyal man tang ma gung kaah gwa man tang <hesitation> wallang wukyaiyom maguma kaah khinang mang plateau mang nigeria bapi yad mhi tim timong iyal man shi ɓellon wana amma ɗeyong <hesitation> am sheke president him eh bogghom ma bapi takta iyal kuma bapi mukta keminna a kaah bogghom,